Pechka bu, elektr energiyasi orqali ichidagi patronlar orqali issiqlik ajratib, ichidagi mahsulotlarni pishirishga moslangan uskuna hisoblanadi. Bu yordamida uch yuz gradus haroratgacha erishish mumkin va turli xil mahsulotlarni ovqatlarni pishirish funksiyasiga ega.